افضل اني أكون مؤلف مشهور لان انا أصلا عندي شغف بالكتابة والتأليف سواء سيناريوهات او شعر وعشان جذي افضل اني أكون مؤلف مشهور له اعمال يعني مخلدة يعني في التاريخ